الحقيقه معنديش معاهم جمله و نت-نتصور كي يبدا عندي حديقه فيها ورود باش يذبلو كل خاطرني منعرفش، منعرفش نتعامل معاهم، مكانش إذا نتعلم، معناه يدوني قبل نتعلم وارد، أما توا باش <hesitation> في الوقت الحالي بالعكس باش يفسدو، تنظيف النظف <hesitation> باش يكونو مزيانين نقولك أما هي. <hesitation>